<hesitation> kidanri ti'ayá chin tichí jan, chikonri yá'a kuii ta tan nri tichí jan, ini kosadi yá'a, ta jan ke tiayá chin tichí jan, ta kida keani tán nri ho o on. pedacito <hesitation> kuali kuali chí tichí jan ta kidanri iin picadillo ta tannri tichí kuali kuali jan tanri ini pikadillo.